A gyíŧi ma ñe húrni, ndu yaa ŧuubu he gaadu, ndúndi fana gadu, he ngi too mo nfúrre gimanda, yíŧi mboli ma fana he fana gadu, ngi gyíŧi binléeti bombogi, gwéntele ho, ggaata, ggaata fana nfúrri gimanada.